<noise> to, fa shi̱i̱r nang wu̱ nyi̱n ye̱ nyi̱ sho̱, na mun lam shi̱i̱r di, ke̱lle̱ yamba nu̱nku̱r nyi̱ ne̱ tu̱ yamba ya me̱cce̱ na ni̱bi̱l she̱ kar wmalum wmalde̱ a kam litafin ke̱lle̱ yamba wu̱ nyi̱ ki̱ye̱ she̱. ti̱bshe̱te̱ tu̱ nyi̱ ki̱ye̱ she̱, <noise> a ku̱ra ki̱n ne̱ ti̱b ni̱bi̱, <noise> we̱ <hesitation> kwal shi̱ a fi̱m ne̱ shi̱ye̱ amma nan wu̱ min ye̱ mi̱ so̱ fa shi̱i̱r ntu̱ <noise> yi̱ke̱r di̱re̱ nang mi ko̱ mi̱na fa ki̱na nu̱nde̱l ki̱na in di̱ yime di̱ ti̱ng mi̱n lam yang <noise> <hesitation> wulselima a wulselima, nbe̱ndu̱ di̱i̱r ke̱lle̱ yamba ntacci̱ we̱ a mu̱n ne, nbwen du̱ ke̱lle̱ yamba wmal de̱. nwe̱ na shi̱i̱r nai wu̱ na mi ting min ya we̱, <noise> di̱, wulselima ya mi yang ku̱ shi̱, nan bi̱ du̱ku̱m naki̱n wu̱ musa nma de̱ musa nya me̱cce̱ naki̱n ne̱ yamba, musa di̱n ma naki̱n ne̱ Yamba Musa di̱shi̱n tacci̱ wmalkell tu̱ ke̱lle̱ yamba ki̱ye̱ de̱ fo̱no̱ ti̱bshe̱ fang de̱ di̱ye̱l she̱ bi̱n do̱o̱ di̱ye̱ she̱. yamba nnu̱ngu̱r tu̱ ni̱bi̱l she̱ yang ma she̱ a wu̱ wmalde̱ wu̱n tacci̱ wmal bu̱ti̱ a ta nu̱nde̱l Musa. di̱r ke̱lle̱ Yamba di̱n nnu̱nku̱r kar bwe̱ndu̱ <noise> na bi̱ bwe̱ndu̱ musa nmam wumwa wo̱ro̱ na bi̱ bang musa nkwi̱ de̱, nang naki̱n wu̱ musa de̱ kar ke̱lle̱ yamba nnu̱nku̱r, nnu̱nku̱r wo̱ro̱. to, ke̱lle̱ yamba nnu̱nku̱r wo̱ro̱ a ki̱ye̱ ki̱n mi̱n ki̱ye̱, na a ki̱ye̱ ki̱n mi̱n ki̱ye̱di̱, to, ti̱n ko̱ na sho̱ nu̱nde̱ we̱ di̱, mi̱n lam bwe̱ndu̱ ko̱ ke̱lle̱ yamba nki̱ye̱, nabi̱ bang wu̱ musa nkwi̱ de̱ nabi̱ te̱ti̱me̱ musa fi̱ye̱ de̱, na bwe̱ndu̱ <hesitation> musa nyi̱ na ni̱bi̱l yamba ti̱n na mi̱n ya wu̱ na mi̱na kan jirgije de̱yye̱ ya ti̱yi̱m a wulselima di̱, yo̱ di̱r re̱me̱ ti̱ng mi̱so̱ nku̱no̱m tu̱u̱ mi̱n ki̱ye̱ a kam ke̱lle̱ yamba wu̱ a ta nu̱nde̱l mi̱n ku̱wo̱ ku̱wo̱ de̱ na nu̱ngke̱ di̱n yi̱kar ye̱ to, <noise> na nangshi̱ di̱n yikar ye di̱ to, di̱n yi̱kar <noise> ye̱ na mi̱ ku̱wo̱n so ke̱lle̱ yamba ko̱ mi̱n ko̱wo̱ ko̱ da mi̱n ku̱wo̱ bu̱di̱ amma mi̱n nyi̱ye̱ shi̱re̱ na tu̱ mi̱n ki̱yye̱ a kame̱le̱ ke̱lle̱ yamba, taki̱rtal yamba amma so̱ na mi̱ na mu̱nde̱l fa ki̱na di̱ ti̱n mi̱n fa ki̱na mi̱ ye̱ mi̱ so̱ mi̱ yang fi̱ ku̱shi̱ na nu̱ngke̱ mi̱ ke̱ti̱n ti̱b bwe̱ndu̱ mi̱ na kwe̱ke̱ mi̱ nyo̱ti̱n tu̱b bwe̱ndu̱ ke̱lle̱ yamba ye̱ de̱ mi fa ti̱n te̱r kamshi̱n shane̱ nu̱bu̱ ya mi̱ yang fa shi a we wo̱ro̱. <noise> na shi̱i̱r nwẹ di̱, ti̱ng di shi̱ tu̱ a fi̱m ne̱ me̱ ting mi̱n ye̱ mi̱so̱ ti̱ng mi̱n kwi̱ kan jirgi <hesitation> yang a yamba di̱ ya mi̱ cu̱ a wulshelima di̱mi̱ fa mi̱ ku̱wo ru̱ng mi̱n du̱ku̱m bwe̱ndu̱ ke̱lle̱ yamba ki̱ye̱ de̱ Annabawa nai wu̱n ya me̱cce̱ manke̱ nang ke̱lle̱ yamba nu̱ng sho̱ a kamne̱ Annabawa iliya ma fe̱me̱ sho̱ wmi̱ye̱, wmi̱ye̱ shu̱we̱ de̱ wmi̱ye̱ shu̱we̱ de̱ har wo̱l mi̱le̱ rab na te̱re̱ bu̱rku̱n te̱te̱me̱ di̱n ku̱shu̱ ni̱bi̱ di̱n du̱m ku̱bi̱ne̱ a du̱re̱ le̱ ri̱ngi̱n ti̱ng, na nu̱ngke̱ ya ya ya ku̱wo̱ ko̱di̱, na me̱ ya ya a Wurselimadi di̱, ma yang ye̱ shi̱ miso amfe bang wu musa iliya nyi̱m me, nyi̱m di̱ she̱l daku̱me̱ le̱ she̱ Hankaka bi̱yo̱ to̱ sho̱, we̱fe̱ na mi̱n ya Wurselima di̱ me̱ yo̱ di̱r mi so̱ ti̱ng ni̱bi̱ nu̱ngu̱r ye̱ bwe̱ndu̱ro̱ amfe̱ bang wo̱ro̱ amfe̱ ke̱lle̱ yamb di̱n nu̱ngu̱r ye shi̱i̱r ka wu̱ mi̱n kiye kiye de̱ fo̱no̱ amma mi̱n nyi̱ye̱ shi̱re̱ a du̱rshi̱n amma ke̱bi, so̱ na mi̱n ya di̱di̱ mi̱yan ku̱wo̱ bwe̱ndu̱ yamba a mu̱nne̱ ko̱ fe̱ di̱ yamba nwe̱ amma ku̱wo̱ shi̱ nnu̱nke̱ a du̱re̱ tu̱re̱ ki̱ye̱de̱, wo̱ro̱ di̱shi̱, na ti̱ng shi̱i̱r we̱di̱, tunda me̱cce̱ ce̱ na mi̱ nye̱ de̱ ti̱ng jirki a yamba ni̱bi̱ kwinkin ne̱ to, ti̱ng mi̱n bi̱li̱ng mi̱ so̱ mi̱n ya fo̱no̱ nu̱nde̱l shi̱i̱r manke̱, nyaka manke̱, nyaka nke̱bi̱ tu̱ bwi̱i̱r, na ma mu̱ di̱ shi̱i̱r di mamu ma tu̱u̱ ka mu̱n ku̱wo̱-ku̱wo̱ ka mu̱n nyu̱wo̱-nyu̱wo̱ di̱ amma na mo̱ na nyaka di̱ a du̱re̱ sai mu̱n ke̱ll tu̱ kwangke̱ mu̱ so̱ ti̱ng ya mo̱ tu̱u̱ kwangke̱ ma kwangke̱ tee, me̱cce̱ Wushalima na yari̱me̱ wu̱ ya ni̱bi̱ ma shi̱ a Wurselima nke̱bi̱ so̱ a nka we̱ yamba nwe̱ we̱ amma yamba nwe̱ ka nfe̱ di̱ na yamba nwe̱ ka nfe̱di̱ to, wu̱ko̱ ntu̱ ti̱ye̱ bu̱ti̱ na nu̱ngke̱ na ku̱mo̱, nu̱ngke̱ lam ku̱wo̱ shi, ku̱mo̱ lam sho̱to̱ nyo̱shi̱ di̱ mu̱ nyi̱mmi̱n mu̱ sho̱̱ ke̱lle̱ yamba wu̱ tu̱u̱ nki̱ye̱ de̱ nang shi̱ fono̱ mi̱n yo̱ bu̱ di̱r mi̱so̱ di̱n ta sai mi̱n ya sai dai me̱ yo̱ bu̱di̱r mi̱so̱ nan ta na ma mami̱ fa tu̱ mi̱ yangke̱ di̱, amma mi̱n nyi̱ ye̱ shi̱re̱ na tu̱ ke̱lle̱ yamba ki̱ye̱ de̱ mi̱ sho̱ shi̱re̱ a du̱re̱ wo̱ro̱ mi̱n nang bur nai, ka kell shi̱i̱r mi̱n nang bu̱r nai, ke̱du̱ kar mi̱n ki̱ye̱ de̱ mi̱n ye̱ shi̱ mi̱ so̱ ke̱lle̱ yamba nshi̱re̱, fo̱mo̱ yamba yati̱n ke̱du̱ ko̱ du̱r ti̱me̱ ya nyuwo a du̱re̱ ke̱lle̱ yamba shi̱re̱ du̱re̱ kwall ke̱lle̱ yamba nma du̱ku̱m na yamba, yamba yi̱kar nyi̱ne̱.